Televiisor tüütäs niimuudu, et sul ummaq inemiseq, kiä filmvaq asjo kaamõraga ja sis <hesitation> pandas <hesitation> kõik kokko ja laaditas üles. Ja sis <hesitation> läbi õhu tulõgi sullõ <hesitation> signaal ja sis televiisor võtt tuu signaali ja muut tuu pildis ja sis näütäski sullõ ekraani pääl pilti.